<noise> este c̲h̲iꞌk nak lën refri nap bela ikaná pchoꞌx x̱ab, ikaná pchoꞌx nixnë, ikaná x̱ich, ikaná zanahoria, psaꞌ yë tsutsëw lën refri dzekna bëtc̲h̲e kwaꞌn gakdu o izaná gelatina izaná tsu lënu xnese giaꞌ gelatina giaꞌ bolis giaꞌ tsu lënu o izaná yelo izaná tsutsëw lënu dzekna o lëꞌná xlaꞌndná yelo kwaná yelo or lëꞌná gow bolis yu bolis, yu gelatina yu, yu pchoꞌx, yu zanahoria, yu git yeꞌn yu lën refri dzekna bët gakdnu ga ga bët c̲h̲akdnu xiutsëwa, tsutsëw giat tsutsëw lënu dzekna bët gakdna giat, giꞌntloda giat. <noise> x̱iꞌk nak diꞌt xiu yelo ga zak tsutsëw medicamento guꞌn nak chen doktor nak medisin ga guꞌn pa giꞌntlodu.